Quande vaggo a-o tiatro ghe vaggo co i mezi e dapeu quande devo tornâ à casa me piggio un taxi che coscì fasso ciù fito e coscì o taxi o conlego a-o tiatro e à l'opera.